<hesitation> inni punna tradisi ia atau adat toh, <hesitation> biasa pakbuntingang, injo punna pakbuntingang ia pasti lohe, anu sangkak buangang mi rijama na jama to, biasa punna pakbuntiangang intu pasti angnganu i to <hesitation> riek rikua bangngi paccing, riek rikua anu, injo punna bangngi paccing ia, pasti angnganui, apasse rikua, apasse arenna <hesitation> a domeng i taua pasti akdomeng i, punna <hesitation> dinging-dingnging, <hesitation> injo punna dinging dinging ia, biasa punna anu to ka punna riek barang-barang beru rihalli bangsa oto, <hesitation> apasse <hesitation> motoro, <hesitation> injo <hesitation> rikua akdinging-dingingi ridinging dinging i, <hesitation> iyapa anu toh, iyapa, tala apase arenna injo <hesitation> rikua tala songkai, iya tala lassri i panrak, <hesitation> anu pole, <hesitation> tamak balla, injo riek todo anunna, <hesitation> riek todo adatna, <hesitation> injo punna hakekat taua, <hesitation> iyanjo-njo punna anak-anak ri hakekat, <hesitation> kunjo tokmi risare areng, <hesitation> ri alle uhuk na, nampa na riek todo injori Ri saraeang i ri anunna ri dontuna, <hesitation> injo kunjo to injo iyapa na barakka injo anak a apalagi punna anu, <hesitation> apa riek todo rikua <hesitation> angngaru, <hesitation> injo riek to injo, jari harus mento injo <hesitation> anu adat a harus i riek <hesitation> ka apalagi punna pannikang to <hesitation> injo harus mento i jari <hesitation> parallu mento injo <hesitation> lohe-lohe mento <hesitation> lohe adat.